France o bairaina phaina wngwi kaisa hapni bagwi ang nwng bai malainani bagwi nangmani manwirokno thum khlaiwi rwnai. Ani passport visa himna bagwi bima tei himna bagwi rang kaisa kwrak himna bagwi rang ajio tongnai. Ang euro rang rwna bagwi kard tei rang rwna bagwi rang rwna bagwi rang tubunai. Ang bo kaham khe chána bagwi kanmug wngnai thum khlaiwi rwnai. Sak suklainok ni manwi rok jesa khe muktwi swkaknai shampoo mwtai swkaknai tei salni swkaknai belai nangkukgo. Kaisa French kokrwbai bijap eba kokrwbai app kok salainani bagwi chubachu khlainai. Kaisa camera phone phan bank tei salni mwngsa wngwi mano. Kaisa samung tangmani bijap map tei twini bottle no tei uáisa use khlaiwi mano abo belai kheno chubachu wngnai. Pohor packing khlaiwi kaham khe kaham tei tongthokma tubuo.